Tëtä Italiape jaereta oime guinoi mopeti costumbre jaeko jee befana kua oyaporeta ova yasipipe jokuae oipota jeireta que oime opou oi jokope mopeti aña jokuae ndaye mopeti kuña jae guiraja mbota misiretape ikavi jekovae jaeramiñovi oyaporeta pallo diciel… jokuae areteko jae kavayu oñoñokuavae jaeramiñovi tetarareta oyapo yave arete oimetako guinoi yomboete oyoupi mbaetitako iñeata oyoupe reta jaeramiño mbaeti kia oyapoyave caso ani omboetea iru vae yave ipuereta oñonupareta.